Aꞌa āꞌa canariu ne úvi nu cɨ ɨn núu canariu nēé kuaan ɨn núu suku cɨ ne kuéꞌe neste ɨɨn núu suku ñaꞌa ní ñaa cé ste dɨu aꞌa aꞌa ñaꞌa ci ltepé vi sian ne āꞌa kueꞌe ne vētsí dɨɨn ci váꞌa ñāā i dɨ kāda i í da ñataan nuu ne ñá āꞌa í dava ne dava kuaán o dava tēꞌñu takaña ntaio á ma neé ñaꞌ aꞌa teꞌyū ne a tí kāda dá ñataanuu ine ñá ne váꞌ thi váꞌa ñāā í é suutaꞌanu ñadiíi é ste tantɨꞌɨ kɨmí vii éste suun ñā ñūú ta koo é ku ādɨ́ divi dukuān nee váꞌa ñaā i ntɨꞌɨ saꞌa ñɨ ñāꞌa ntaá váꞌ vi āꞌa ɨn núu suku aꞌa aꞌa takaa ciltepé ne vaꞌxi ñaꞌɨ́ni váꞌa ñu nee ñaꞌa na ní n ñāꞌa ch é ne kaneé ste dukān vá thi váꞌa ñāā ían kunu taꞌan un n can ntúka oo ntiocayo dɨ chi koo ntaá ci nꞌ niꞌi un niꞌ ūn tɨ̄ɨ́ che o niꞌi un ntāꞌayuvé ntio cayo neéste o ntutsɨ kunuu taꞌan ntɨɨ saꞌa ne vá thi váꞌa āa i kunuu taꞌan. Iduka é ste aꞌa ñaꞌa canariu aꞌa canariu cuan o canariu kuéꞌe o aꞌa aꞌa kuii tsiltepé jā vi īō súku ɨɨn núu i āꞌa ne ñaꞌa kánakaꞌan kōdɨvɨ ci ne oé se éste dkaan duka āa i dka ñaꞌa aꞌa kuachi nano inakaꞌan io kuachin nango jun éste nɨɨ ɨn i xikune tuku í tuku skunákaꞌan ñádɨ̄o né ūsí ne īóo iꞌa ne sini io í aꞌa aꞌa kuachi nango duka nanii.